स्टेपलर रां गत पिन्स असतात तेंका दोनाय साइड्स सांचा। <hesitation> धर असता आनी जेव्हा आम्ही स्टेपलर। प्रेस करतो तेव्हा ते पिन्स धर असल्या कारणान पेपराक होल। करतात आनी मागेर साकाईल सुन प्रेस जातकात ती पिन परत। सिक्योर आनी घट्टा जात आमि कमी <hesitation> कागद आसात। जाल्या तेंकाट स्टेपलर करपी आनी जर चडाड कागद असात। जाल्या तेंका पंच मारून फाइलं घालपी।